पक्षियों के गीत सुने में मन में कई तरह के भाव आवेचे। इ भाव आननद सांति अउतनाव कम करेछे पक्षियों के गीत सुने में मन में अन्दर आननद आता है पक्षियों के। गीत सुने से ठकान दूर होकेछे पक्षियों के गीत सुने से। मन में सांति महसूस होकेछे पक्षियों के गीत सुने से। चिन्ता और अउसाध कम होकेछे इसब होके से मन में। अच्छा लागेछे इहसे हमें के जुड़ाव महसूस होकेछे।